<noise> أكثر شي <hesitation> طريف صرالي في حياتي أنا خطره كنت نمشي، أيا كنت نمشي ويجيني واحد هاكا، لعبها زعما <hesitation> يضحك فيا، بصح هو ما ضحكني ما والو، وهو أنا تميت نضحك نضحك نضحك، أيا وبعد كي ضحكت ياسر ايا قلتلو خلاص كثر خيرك وشكرا، وراك طريف جدا، قلتلو والله غير راك ت- تقتل بالضحك، أيا وعاد يضحك ثاني هو من بعد ضحكنا ضحكه زينه، أيا قلنا ان شاء الله تعود ضحكه تاع خير وتفارقنا عليها.